כּתאר אלסיפאת אללי קאתעجبני פלאفراد היא, אלסדק לאןּו יבני אלתסקה, אלאחترام בּש אלעלקה tkun מתואזנה, ואלתסאמח לאןּו קייקלי אלנאס תתעיאש בּסלאם ותפם בעד'הם.